mi nani on don taskana jahaangal kanjun wadi e mi yidi mi yama on, gam to on njabaino nda en tokkotiri mi warti tatabo mon, to on salake bo wala aibe